Wong aah ii ded mu rii, ii beu seni geu, lamke ya ntii kiin zong puktem beurii leb ndan ban keu baahsii? Maa aa geu, neh leb-leb baan lamke gaa. npii meu teu baassah lamke oo rii dan berraa, <hesitation> npii teu nii zong puktemu, lamke oo rii dan beraa, nem lamke geu maa bobn binin gu? Lamkeya vugaa maa tem beu rii, seun lamkeya, lamke aah ii baa lamke rii, neh ning ma pii ban gaa, nda sineh yil ambe piinaa, bit odko, neh teu ning, zong puktemu, aah dan lamke piin dii, yil ambe yaa, keu yil ambe yaa, keu vaneba legeu paah youw, nyi yaa, ken ambe oo piin tem lamkeya, nda lamke kiin geu, amko nkud kunu, nenaa dan pan nda lamke kiin deu, nyi odjed ambe yaa oo pan kunu, nkii lamke zong puktemu, amko nkud kunu, nenaa dan pan nda lamke kiin dii, nyi bahm oo pan nkii lamkeya zong puktemu, amko nkud dun emsel am beya, bahm oo Ndan bam ko dan lamkeya rii dan kiin piinaa, naam ko kii aah rii kiinii, odjed beud koole zong puktemu keu aye rii kiinii, gad beuraa keu aye rii kiinii, mun beura keu aye rii kinii, mal beura keu aye rii kiinii, in beuraa mu teui gad ye koole, baah piin ga, bassah-bassah-bassaah, baah piin gaa, baah piin in beuraa ye gaa koole, amdaa nda siin yil ambe lamke pii naa, nayha baan seni geu baa dan lamke piin dii, duk gussum ya, neyha dan senii geu nda lamke kii naa, gan geu nbob bassaah, neyha rii duk gussumaa, baah ndan kum keu baah naa zong, amm ndaa baah keun keu naa am jiba ruu, lebm sii veuke gaa, nda ben neh teu keu baa nou, mad kow yaa, daa bassah dau sii tebke keun piin geu, baah oo beu raa bob kaake yee, dau tebke keun piinaa, neyha ko sii veuw na seh, mad koo leuw od beu rii teu keu lamke naii? Lamke seh, neyha teu keu baah nau, veu naa seh, lii ban gbed seh, baah piw lamke ye? Piw lamke seh, lamkeya yerii ina ii daa lebm keu ba rii ga, lamke aah ye rii Iinaa ii bob saa, am tem beu rii, nenaah nkud, timtim ambe rii, nda leun yileu wooraa keu aah rii kiini, nwad nkud lii gaa rii yaa, nda leun beu kanii, waad nkud seh, daan wad teu kuu yileu, ndaa leun weuruu kuu yiilu, baah leb piin gaa lamkeya ye riinkud ya keu yill ambe geu, ndaa taa lamke oo rii kii naa, mu teun ban seni geu, baah leb lamke gaa ye rii, mu eg in beud teu kakeh, nening turuu teu keu baah nou, dan baan senii geu beun em dan ken dan pabe ya, kena son kan zong puk temu rii, ngam geu ken sonkeya rii, da beun pan beun da lamke kiinaqa, paah baajh rii ko yaa, da lebue kaleu puuwaa, da weuw ligeu puwaa, leb pauw mageu yeb tu ruu wo raa, leb pwuw tekum beud tu ruu wo raa, leb pauw timtim tu ruu wor raa, leb pauw zong kam beu raa da leun dii, leb ina dau nwul tebke-tebke pepm sisii rii, leb pauw in beuraa yee koole, leb pauw kpoobaa da nuu kum egm keu keuru rii, keu aah ye kiin koole, kena ye riiiiuw sen geu, dau neugeud dun dii naa, tem dau keun sabaa, tem dan yellaa, nda bobm teu kpeunuu, seng geu koole. nnaa, teu kpeunuu keu aah kiin dii Ndaaa baan laa? Ndaa baan senii geu baah oo piuw lamke ye? Baah piuw lamke seh, neyha daa teu keu baah rii nou, nyii baassaah ye rii kpangha ye rii ri seh, gam daa lii waken naa iiuw keu tem ningneh rii, bau waa, wong lamke beu raa, oo temu rii, baw wa won sonke beu raa oo temu rii daa pii oo ting waa ruu, gaam liuw wa waken dii koo baah beun kii wong lamke aah ye rii yaa, daa wakena ye rii pa da lamke kiin oo temu, wakena kii lamke tem beu koo, oo ko, neb vandoo aah ye rii da taa lamke kiina, nbe yee, baa leb siin lamke gaa, nenaa nkum keu neh rii, nenaa ii kum, ii eg odning, ii dag wong beud nyedke, nabuw wong beud lamkeya, npauw piirii lamke sonke beu raa, oo ko, ii bein naa wong sonke beud dii, nya siin lamkeya, <noise> mu teui taa baanaa, paa yan sik ken ya yilu, keu baahn daa, ken yeln tem ya, baah ambe youw, baaan beh ken oo keh guu oo raa, mu baan yaa, ken iin sen geu, oiin lamkeya ye rii gaa, baah leb lamke temu beh gaa, baah dan lamke mel beu beh keun lebaa, mel beu gbogum-gbogum-gbogum youw, baah dan keun lebaa, lamke ya zong tem leunluen nu rii, tem leudn leunu Mu baa tem bi nii, tem leudn leunu, lamke-lamke tem leudn leunu beh, baah leb piin gaa, mu baan yaa, nda n'eg kunu, n'eg kunu zong koole, neng gbaroo ning nuubood guu dugke sonke doo ruu beh, baa se nii geu gara ye rii, gad, beu in beuraa ye koole, in tedne beya, garaa ii dereu gad sule rii, nuubood guu dugke sonke ruu be rii, baan se nii geu, in beura baah daan piin youw, kem beu raa baah dan piin youw, nii beu raa baah daan piin zong puk temu rii ye geu koole, in tednne bey, bit tednne be yaa yiiluu. beu iid in beuraa, in tednne beya, bit tednne beh yiluu wo raa, nii maweh baa taa keu aah kiin guu? In beu raa ye koole ma tuu ya keu ku ruu, kii lamke oo seh, lamke temu beh kum siin lamkeya, baa leb piin gaa, neh aah puu kem beud yaa, kem beu raa ye ii tom buii, boo dii kunu, ning oo dii ningha boo ruu. haa tom haa ii da daan kolu diu, taa ii dai ran vungha yeli ii woo raa. Zong yola, ii da jaan zong tom ii da raan diin kolu dii wo raa, kem beu raa ye koole paah zig beu yiluu, beh lamke ning ma woruu seh, baan taa, in tednne beh, bit in tetnne beh yiluu, in tednne beya. baah piin gaa, baah piin lamke gaa, maa na koo, mu baa yaa, mu keh wongha ye rii ya, mu ke yaa, mu ke ya keu tem ningneh, wong aah ye rii, wong sona, baah leb piin in lamke gaa, nje yaa, n'ii yaa, ma aah ye rii kiini, in tednne beya, bit in tednne beh yiluu beh in tednne beya, in tednned, bit in tednne be ya, in tednne beyaa, baah leb piin inn temlamke gaa, baah leb piin tem lamke gaa, nje yaa n-ii yaa, mu baa yaa, teu keu aye rii kiini, nda nma ndeu kunu, nyam oo piin baah zong puktemu beh koole, zong kambud geu maa, nleu nban leum yil gaa, zong kambeud ko, em beh kpangnhu am ning neh em nban gaa, tab veud bel beud ii dan bagnm boo ruu, keu laa beud nen temu, neb beud gum ii dan bagnm boo ruu, ndii nban gaa, zong aah npii beu rii geu ndii nban gaa, zong ahh npii beu rii nmeu nban gaa, ban beh ya beun vug teu kunu, kum beun da ran nyin teh duu, nban ga, nda meun saan kunu, zong aah nmeu kunu seng geu pat, nda ran meun ning geu zong aah kaa ii saa baah beu ii leu taa leum dii, Aah rii lamkei? Baah piin lamke gaa, aah beu raa pat baah dan seun tuusaa ye rii tuuma, keu aah kiin dii baah piin lamke gaa, mu teun keun baa naa, aah ye rii keu aah kiin dii, baah pii neh lamke gaa, baah pii mu lamke gaa, maa ko, mah-mah baah pii mu lamke gaa, haah pii mu lamke gaa, lamke geu, tem oo nyed kunu, neh oo yellnm tem sii, nteu keu baah rii na mah nkum keu kpensella, kpensel, gberaa kpensgsel da liin dii, sii veuke ya, gbera sii veuke daa liin di, <hesitation> ken tem nyedke beya, ken hakilo beh, kena dan in beud pan'n nda in son beud, amko nda neb vando nteu tuu ambe beud manaa, ken ko gab yaa, nma tuu ambe ya teu soneh, oo ko teu neb kendo ytuu oo maa naah, ngab ya tuu oo aah teu soneh, nteu ben keu aah kiini, nvug ya gbaruu, zong aah nda bob nebbud beu rii, nebbeud ii tuu boo beud maa naa, am ko nteu tuu ambe maa naa, nere geu pat teu tuu oo maa naa, tuu teu em soneh, aah rii kum seun tem lamkeya, oo raa kum siin lamkeya, aah baah leb piin gaa rii, baah lebpiin gaa, lamke temu beh, baah leb piin gaa, bit mu baa yaaa sang, lamke temu beh baah leb piin gaa, nenaa, n'em dun emsel ambe zong puk temu rii, da siin nena lamke da piin am temu rii niynaa, da siin Oo raa, da siin lamke kpang nyii naahaa oo pii ya am temu, n'eg nkud kunu, nya ye kii aah kiini, mu kum kunu mu jaa yaa, mu vug ya gba ruu, da mu beh nebbeudda mu dom beu ya, ii mala sone sii ko? Mu selaa? Tebke neh, ii iyaa, mu duu ne seh, mu maa neh seh, ne baa ma-ma-ma ma maa lang beun in ning baa, mu mauw kunu, oo ko maa nyi inaa ye rii kunu, beu mal od ning keu aah ye rii kini, mu yeehli tem seh, mu biraa seh, nbiraa, yan leui ye geu, nda baan seni geu vaneba, beun moya, tem ambe dan lama, aah ye rii kum siin lamke zong puktemu beya, baah leb gaa, lamke zong puktemu beh baah lab gaa, lamke zong puktemu be, lamke zong puktemuaah kum am temu rii, baah leb gaa, <noise> lamke zong puktemu rii baah lebgaa, mu an ya, am tem leudn leunuu, baah leb pan lamke turuu wpruu gaa, baah dan gulluum keun lonaa, baah dan gantehkeun lebaa, baah dan ken keun pah naa, baah dan in janjan keun lebah, <noise> in beuraa nteu man ye koole, nbobteu manaa, man keun banaa, nyedke dag beyabaa leb piin lamkeya dan tem leun da kum tem leuke beya, da kum tem lamke beya, baah leb piin gaa, <noise> baah leb piin lamke zong am temu gaa